ʻO ka ʻōmaʻomaʻo ka hōʻailona no ke ola. Noʻonoʻo wau e pili ana i nā pali hāuliuli, nā ʻāina wewehi a uluwehi mau. Noʻonoʻo pū wau no ka ulu maikaʻi ʻana o nā meakanu ma ka māla. E laʻa me ka ʻulu, ka maiʻa, a me ke kalo. Noʻonoʻo wau no ke ola ke ʻike wau i ka waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo.